﻿أوّل حاجة نديرها هو أنني ن-نحاول ن-نخلي الناس ي-يجو معايا، ن-نفهمهم على الخطر اللي راه جاينا و بلي راهم جايينا الفضائيين.